<noise> Amiko <noise> fiaina soa zao tsy maintsy misy avao ty fanamby, tsy maintsy misy avao ty raha lalova. Misy raha mafy ao lalova fa tsy tonga de hoe nateraky da tonga de soa gny fiay. Fa tsy maintsy misy fahasahirana maromaro ao lalovanao. Zay vo avy amy fahasambara zao amizay.